<hesitation> ase inche, nigise kotwara ebesa ntake gotara, ase ndagende buya aase ndagende pi, ndae- inche naende ase ara agiya, mombasa. Ase eng'encho mombasa, nkoigwa abasongo nkorwa bare nchinse chia isiko bacha, mombasa eye, bagoteba eebwate omogoko, bakonyeroka mombasa na ase omogoko. Amache naro ororo, nkoigwa abanto nkogenda bare roche baeaka ontimbu ororo baesiberia ororo, inche ase ndagende mombasa. Mombasa egento gekong'ira ororo, koogenda roche, ng'ende ororo, ng'ake ontimbu, ntare ororo, nkoigwa mombasa na omochanga bwoka oro ororo, kwatara tara arororo togobeka bikoroto nabo ogotara aang'e abwo na roche, buna to- ntwo- ntotanya korora basongo, ng'ende mombasa omanyete na abasongo bakong'ira ororo, naende ndagende ng'ebeke kiang'ira ororo ng'ende komongera abasongo, eeh, inche ase ndachore mombasa, ng'ende ase gochia koria <hesitation> chinswe ororo, bagoteba ng'a mombasa, amache ya omonazi naro, ng'ende ndie, <hesitation> ase ndachore inche mombasa, buya buya mombasa naro agiya, na agiya, ase obweng'e mombasa na agiya. Nabo okoigwa omonto agoteba ng'a mombasa nase omogoko. Oyo orachire ororo tarigokora ki? Tarikoirana, mombasa na agiya. Ng'ende hoteli enene, ndagere, ntare ntare, naende ndamenya ororo nyoore naamenyire ororo misia ekero omanyete obwate chikora ki? Obwate chibesa <hesitation> mombasa na agiya.